Weta gun yene laga ne laga ɓai ti minano ne tega nano lega ɓai a waanim ɓai tiya-tiya geren kuuno ta ɓai ye ne warai dong ɓai ti biino netipo ya shuran neta yuun temen ɓai yiga ya pek ne pene we ta, pekka nim nemaa shukra shign nen we niyo ko manni wai dokro to pikro nei ɓai, nen we shig we teere yee ka yippo neti po shaklo shaklo sharano ka shekki yippo ɓai illina in dungo yallo, ɓai maa ti ya pek, ne pene wee tipo peganim neta illo shikno nen deeno dii ne maa diyo dii nen ke kumono maa ele shi niyoo, nen pen teere ma ele shi niyom nen pen teere, ne lega ɓai ne lega ɓai yadde ne legan ɓai, alawim longku ɓai tiya geren kuuno tiya geren minano tiya geren shekki mina, tarang mina, ɓai ti ya geren we ta gun ye karya kan te, yeta riru mee lega riru warsha we ta gunmu kama ka jiri maa ka ɓai, ɓai ta illo pek man illo shilam to mee teere shigi taya shewo maa tega ya shin ta war mina yo to ɓai ta illani ti shigi ta meju ka bi Ara watta shiniim, ne laga ɓai shuran kuu ɓai ye ti yuuno ti temokono tipo sheeno wee na lagaa ɓai ti yuuno longku ye wende neta mina na peno wee tipo koonanim ɓai penas to ɓai maa yuuwa pek, nen penii pa kawee kooka, ta piri maa titiu waan adoo we kookam don ɓai ɓai kooka mu kama niyon dina ka we ta piri. ye kookai pennen shire ɓai maa weya shigi in ya pek to mammaa kaye ne tega ko di ɗo shakloi ele ɓai ma shugo to nen illo shigno nen ke kumono ye pennen shiranu na to nekan doo no bai pikrono to dalili yene laga nen diino kan ɓai nemaa kan ɓayyum neta sha tomon diyo ta minai longku yee me anshalo gbe waani, ɓai maa yika pekgi teeree piree neti pikron sheeno tido shaklo, ye ko netipo shaklo yeko ne ti doo shaklom ɓai maa yuwa pe kumono kekei longku nen yaaro, wee tipo yooro, maa me an ali me rina shekki mina, lega ya wee po yaani ti shekki minai, to ɓai ata ya shaklom, darangnom teere shekki minai ta illoro ding jan ele bai to ti shekki wee ta gun yeene lega. Ye ne lega kawo geen kuuni ɓai mundu yuno geren kuuno, longku sha toomnoo yene tipo yaani ne dokno ta minaa kota riru manni wai bai maa illa pela posheeni no maa sharshi wen ne ta ya yee memmen waru ma, shee wen, to maa wanna ta shinii ye yikkai niyo ye mann wen daklan ye nina to kama shin daa tuk wee terel yee rinaa yeta ya uwar we daklo niyon ding tita mina shee wee ne lega kan ɓai ee piren nee kan weta gun yee niyon ding goji ti ya shu ran, kut, mi na ju tita kut mina goji ka tanga ka dingi, ka fee ka wii ka girɓi ye illa pennen shiree keta yiu tanga ke wa pillun kan yuun shuran ye ke bo yuun tita minago ken yuun wee kebo yuun ti ta kebogo yuun shooon toomgo tita minago. We ta gun ye ne laga longku sha toom maa ƙa we illaa nen yiwi maa doo wee ne kan tem nen dii no ka we tene aro yooro kpagum to ti shekki we ta guni ye ding na ɓai yee kano kpang longku ɓai tu yuunowee tu yuuno ti minano, ɓai maa shera ka pekro teere pirennee shig no ti twalon longku ele ɓai yeka no kpang tiku digi wee ne maaraa ye, ɓai ti ya geren ɓai ti war dong maa wena lo ta yiru ɓai tipo ya shuran wee tipo yaani maa yuuna kiworo in meetto mina in wa shaaro po shaklo kata peraa gassho bim kata peraa gassho bi ɓaim kam yen gbaro kan yen lawei ro ye wara piren taliita meeriju sheewe ne lega tipiren kan ɓai, ɓai ti yuuno taimako ti ta mina no alawem.